Amiko zane e, ny fijaliny he no ambany, ny voalohany zay vo ho fahasambarane, fa tsy fahasambarane zao vo fijaliane satria mila miezaky zane rehe lafa te ho sambatsy, na te hitovy amin'olo, mivoatsy zane rehe de zay vo rehe vo tonga amy fahasambarane, zay zane amy ty eritreriko.